A nafaa mu miŋ ti, a nafaa foloo foloo mu miŋ ti wo le mu ňinti ko, i daa kono ye seneyaa, i ye i, i ye i ňiŋo joosi i daa ye seneyaa, niŋ i daa kana kasa, pisiko jamaa jamaa niŋ i muka i ňiŋo joosi i muka a fenke i daa ka kasa le. Borosoo nafaa mu wo le ti. A ka ňiŋo kendeyaa le, a ka kuŋo kendeyaa, a ka jaatoo kendeyaa.